Wai ussana iwa cin bawucini juju, to tuwu ndaka nuwau, wa p’iyuga wusi, wundaka ga Lta ga wuri, ghama we-e, wa lai wa sina p’iyatin wa Ltha kwanyi babu wi nʒu babu wi nʒuni kawai tighiwi, gu ta ussani ghi miran jiɓɓi ni c’amazana, p’iyu we-e, wa p’iyu miran Jiɓɓi, wuna wu ndaka p’a mirawini masir wa ghi p’aya wa Var suwiyi, ghana we-e wa lai Ussani bu p’iyatina, gwi ghi miran jiɓɓi, wa gwi ghi miran jiɓɓi to, shikenan wu ndaka p’a Ussaini ɓu p’iyatina, wu ndaka kuʒa p’iyati tighiwi amma wa p’iyu masir, ko tLhathLa ko ko kusiya, to wundaka ga Ltha jimiyuwa, wa ziƙu gma jirniyuwa za busaldi c’amaʒani wu ndaka p’a Ussanu waku sina ga wu ndaka ga kuʒa tiwu kamar yi Lthabuɗani, gma wa P’iyu daga miran jiɓɓi ndaka ti vina siwina, wundaka ka ga kuʒa tiwu ci pi tuwuci van kwanya.